Mandeha tômôbily anahy manokagna ty tiako e. Ny tegna mandeha amin'ny an'ny tegna boko rô, zay tian-tegna ny- ôhatra antegna mitratra lera, amin'ny lera karan'izegny antegna tokony mita- tonga amin'ny tany andianan-tegna. Igny antegna malaky tonga, tratran'ny tegna igny lera igny, koa tsisy sampona mahazo antegna an-dala. Fô ôhatra antegna miaraka amin'ny tômôbilin'olo, tsy zay sitrapon'ny tegna, tian'ny tegna atao zegny atao fô magnaraka sitrapon'ilay tompon'ny tômôbily.